Tsara be manko i nofinofin'ingainy igny, andao angaity tanterahintsika igny amin'ny vacance mba hitohizana anazy hoe tsara marina igny an!